E wodi nyemaje latiɗi e ɓeyda haɓɓillo e ɓeyda dow famingo tagaɗo. Kan womni ire liɗɗi, ɓoccoɗe, bafe li'o, e ira timati en ɗe ɗo fu kullino lati ne ɓeydanata tagaɗo famu e hakki yutogo fu woni.